Pues horre naakeeteena ndii nda'ana te vitnaa porque naakeetena nuuve'ena ndeku lavadero ta tiempo jaana'a porque ki'ina yute nyuuka te yute te naakeetena ndeeku in yuú yuunka te yuunka xe'ena te naake'etena doo ta familiana porque io ndiute cerca nyuuka io ndiute te daake'ena daake'etena doona pero viitnaa porque naake'etena nuun ve'ena ndii lavaderu nyuuka naake'etena viitnaa te xeenna ndiute te yuuka naake'etena do'ona viitnaa.